to'a yahan jarabawa tefugo kugul aranni a latta ado mari dereji jeh kugal mai tefata mai didi boh a anda kugal mai boh a anda kujeji fere ha harkaleru mai bana maubeh pellel mai kobbeh huwata dhume beh maftirata tati boh jangirde jeh jangudha mai tabbita a andi deh sosai sai boh wata kare ma bodde vurtudha bana goddo ni ta yaha beh dutti ta yaha ado haccha laboda yiwodah wata kare bodde sai boh yahi lauwo to beh nyami pat boh to'a andi bhiya boh yeccha beh gonga ko beh nyami pat banda feure